Nima iliƙƙo ka sheƙet nima dimɓuƙo andono nin pambina ti yamba nima penna pira nima kaako iiyaano, nin shaaro fok jinro piɗɗan nin piiro wuji ni ma inlo ka sheƙƙet akan mani we shina minji ni ɗan shwaanim ɓar am lipton nima kpaako ya wuɗoono nin fuɗɗo anɗono kamin nan min watta peero wujumo. Nima peeru wuji nin shadu aam nin li ti ku ɗike nin shaɗu libton mo. Mi teɗon ta anɗoi ma wullina nin paana ta koop ma kam nin sukga nin yun te yai nin shai mimmin shai ni ma ilikko ka sheƙƙet nin shoo lipton kamin nan nin dan yi duk mani wai shanna ta shuwani akam mandi we shinna minji nin chi ko nin shaim nima ilikƙo ka shekek banda liptom nima cheƙo liptonmo nin dan kuma toomoni ta ya kaddano.